Adiny efatsa isan'andro gny fanaovako fanatanjahantena. Zaho moa zany <hesitation> nanao dansy zany nirona tamin'ny resaky tsinjaky. <hesitation> Baka nianatsy zaho mandeha magnagny satsia fa misy mpanabe anay zany e, de isan'andro aho manao an'le izy satsia le raha koa zany ilan'ny vatako de tsy maintsy ataoko ary liana foana zaho ary mazoto lalandava zany <noise> satsia tiako le raha am'foko. Ny zava-dehibe agnamiko zany de ny fanaovako fanatanjahantena <noise> de eo ho eo amin'ny vingt heures zany satsia adiny efatsa isan-kerignandro. <noise>